Haalaa tta tub njan mo, wi ma yaani nɓanŧirin we, húma huírin mo nduulu, we janga húra, nɓanŧir wee wéeti nɓande we biñaŋ ma húru. Gyíŧin yo ma gíni a njiŋni fo bidaaj waabo, bà huulu régiregi bitów, bigima nwundi biñaŋ ma a nɓula ma, beg béedi biniti bito ngi bàa ma. We saabuti, ngi ta udaŋ ma gin yo biinyo, ta ma wi biñaŋ ma habi undúba, wee saabuti tubin haala. Gyíŧi bindaŋ ma gina a njiŋni bima buulu yaani we régiregi bà bitów bidaaju, waabo a njiŋne. Bigi ma ŋatini a nɓula, gyíŧi giŧeeli ma nga a nɓula, béede to ngi ŋbúŋn bàa ma, ngi ta udaŋ, ta undaŋ ma gina haji ma. Bân ma bâbúujina wi, ta udaŋ ma gina a njiŋna a nñuugi, waabo bilaante, hali ma nrisge anto hemma, anhabi, atoo yaa ta ntaande, ge gdúbatu ge bihabu wee sabuti haalaa tta gi nyaan yo. Waabo ayaa bo agita mŋóodi, waabo haala ŋóoti bo, aa tti gí hii símaŋ. Njan binnín wo, awali gmaali ma gdúba tu, sembi gimaa tta ruŋ gi njali gim be, ghaala nsóoti wali bo aa tti wali síimaŋ, gmaalu ma wali gdúba.